Cuandi andazìu a scola l'avìu mai capì a coza a servìa la leteratüra, cuindi a më zmìava pa ëmpurtanta, cuand l'uma finì le scole al era gia tard, l'uma cumincià a capì che forse al era ütil se t'lezìe ën po liber e capìe ün po pi cum a girava ël mund e t'emparave anche a parlé e a scrivi mei